Дар Изроил обу ҳаво асосан гарм ва хушк аст. Тобистон дар тамоми кишвар хеле гарм мешавад, ҳарорат то сӣ ё чил дараҷа мерасад, махсусан дар дохили кишвар ва минтақаҳои биёбон. Дар соҳили баҳри Миёназамин, мисли Тела-Авив, ҳаво гарм ва намнок аст. Зимистон нисбатан мулоим ва боронӣ мешавад, махсусан дар шимол ва минтақаҳои баланд.